ملي كنفكر باللون البرتقالي كيجي لبالي الليمون اللي تيعجبني بزاف و فيه واحد المداق غزال و كنفكر حتى ف <hesitation> الورد البرتقالي اللي شكل ديالو زوين و ممتع للعين